لو قدرت أشهد أي حدث تاريخي ما أتردد وأقول: إني بروح أشوف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل هو أعظم إنسان عاش على وجه الأرض وهو الذي غير مجرى التاريخ كله، تخيل تخيل تشوف المعجزات إللي كان بيسويها، كيف يحيي الموتى ويكلم الحيوانات؟ تسمع كلامه الحكيم إللي بيناسب كل زمان ومكان، تشوف شجاعته هو يواجه الأعداء بكل قوة وإيمان.